Anô kony aminakà ten̈a ny kamarady tsare rango fa ela. Fa adin̈adin̈ako zen̈y mivolan̈a izy taminô fa ten̈a ny pare. Hitako ten̈a ny maromaro fekiny zen̈y raha afaka niaran̈a tsika nan̈ano ndreky raha tsara nafaka ny fanan̈ôva tsika izen̈y taminy na mpinaman̈a atsika izen̈y.